एक साल न हमर बाइए के एनुअल फनसन रहलै की। त उ एनुएल फनसन न होटल मे रलै स्कोल मे न रहलइ कैले की उ साल कवा त हमर बैया रहलइ डान्स कैले की। आ हमर बैया न थारु ड्रेस रह लै पेहनले। त हमे न उ दिनकवा हमे हमर बैया आइत रहली की त एउटा न माने दस मे पढैसै उ भाई लगतै। T रह ल बाइकसे लेके आइत उ बरी निमनसे गाडी चलाइत रहलै। आ एउटा न रोड मे अइलीन त एउटा अंकल एतना न जोरसे बाइक चलाइत रहलै की। त एतना जोरसे हमनीके बाइकवा डोकर मारल कि उ अंकल के न लेगाडवा सेन हमर बैयाके बरी जोरसे चोट लागलै की। त उ जगे रुक गेलीयै दस पन्द्र मिनेट त सब जना न‌ कथी कहैत है कथी भेलो भेलो त सब जना कथी कहैत ना है बैयाकेन चोट लागेलै कि। त उ बौवा न चल गेलै उ अंकल के पकरे तालु सब जना न‌ स्कूल मे जाके कथी कहलाई की हमर बैया के न चोट लागेल है की। त ओकर ड्याडी दौरैत दौरैत आलाई की दोसर बाइ मे सरो सब अलै। तब सब जना उ अंकल के पकरके लेअलै त कथी कहलै जे कुछो होतौन त हमरा कहीहे हमरा न तहिए सेन बाइकमे बइठेके बरी डर लगैए। एक हाली त एकसीडेनट भेलबा माने तहिया से न सफा बरी डर लगैए। माने बैठैसी तैयोन डेराइसी तिनको बाइकवा हिल गोल हिल डोल होइएन त हमरा ना सोझे करेजन हमर न धुकुर धुकुर करेलगैए हमरा बाइकमे बइठेके उहे दिना से बरी डर लगैस ।